أعتجد إنه مهم نتابع الأخبار، لأن المعلومات تساعدنا نكون واعيين ونعرف الأحداث اللي تأثر علينا، كمان الأخبار تساعدنا نفهم العالم بشكل أعمج ونتفاعل مع الجضايا الاجتماعية، لكن في عيوب مثل الضغوط النفسية اللي تجي من كثر الأخبار السلبية، وهذا ممكن يخليك تشعر بالإحباط. لذا من الأفضل توازن بين متابعة الأخبار والراحة النفسية.